Idish yuvish mashinasi ham xuddi kir yuvish mashinasiga o'xshagan bo'ladi, faqat idish, piyola, qozon va boshqa oshxona anjomlarini yuvish va tozalash uchun mo'ljallangan bo'ladi. U ko'pincha uy sharoitida, restoranlarda va ovqatlanish obyektlarida foydalanuvchilar tomonidan ishlatiladi. Demak, idish yuvish mashinasini asosiy qismlaridan biri bu-korpus, xuddi kir yuvish mashinasikiga o'xshagan bo'lib, tashqi ko'rinishi ya'ni mashinaning metal yoki plastikdan ishlangan bo'ladi. Ikkinchisi - idish joylshtirish qismi, idishlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan qism. U yuqori va pastki darajalarda joylashgan bo'lib, idishlarni samarali yuvish uchun optimallashtirilgan bo'ladi. <hesitation> Bundan tashqari, suv kirish va chiqish landshari - suvning mashinaga kirishi va chiqishi uchun mo'ljallangan shlanglar bo'ladi va hitr ya'ni issiqlik elementlari suvni kerakli haroratgacha qizdirish uchun ishlatiladi. Bu esa idishlarni yaxshi tozalanishiga yordam beradi.